हम अपने आहार में अधिक अनाज जोड़ सकते हैं। जैसे हम बाजरा की रोटी खा सकते हैं, चावल तो खाते ही हैं, और भी अनाज हैं, जैसे मल्टी-ग्रेन, बाजरा की रोटी, और दलिया।